لو كنت في بلد جديدة هشارك في انشطة اجتماعية جديدة زي النوادي او الكورسات. واحاول ابدأ كلام بسيط كده مع الناس واتعرف عليهم ومش هكون حشرية قوي يعني بس اسألهم عن الاماكن الحلوة اللي هنا الاماكن اللي بيروحوها يتفسحوا فيها وكيف بيقضوا وقتهم يعني هحاول إنه اتكلم معاهم.